Ma mi sun 'na persun-a bastansa semplice, vadu nen darera a la moda, mi s'a ie 'na coza chë a m'pias ënt ün negosi, s epös cumprela la cumpru, logicament a deu nen custé ën patrimonio, se no ën paira d'jeans, scarpe da ginnastica e 'na maiëtta o camiciotto o cuaicoza d'aut e molto comodo, tüt li